أكيد بنفضل ان <hesitation> المفاتيح لإن الهاتف فيه كل شي مهم ،لكن المفاتيح ممكن يكون عندي نسخة حاططها هنا ولا حطيتها هنا، يكون في نسخ لي لكن الهاتف وين نلاجي نسخة لي، لازم نشتري هاتف جديد نقال جديد.